नाली थै साफ कनो तै पैली बंद कोरी पाणी निकाल दीण फिर नाली क्लीनर बैंकिंग सोडा मदद से हमन योक मिश्रण डाली थै वेक बाद थुडा इंतजार कन। फिर गर्म पानी से वे थै धो दीण